أكثر حدث ساهم في تكوين حياتي, هوا ان حنا انتقلنا للعيش في مدينة جديدة, كانت تجربة صعبة بالبداية, لأني تركت اصدجائي وعائلتي, لكن هالشي علمني اكون مستقل, وتعلمت كيف اتكيف مع بيئة جديدة, تعرفت على ناس جدد, كونت صداجات جديدة, وهذا وسع آفاجي أفكاري, أثر علي بشكل ايجابي, صرت أقدر أواجه التحديات بثجة أكبر.